Zero, araiky, aroa, telo, efatra, dimy, eniny, fito, valo, sivy, fôlo, araika ambin'ny fôlo, telo ambin'ny fôlo, dimy ambin'ny fôlo, eniny ambin'ny fôlo, fito ambin'ny fôlo, valo ambin'ny fôlo, sivy ambin'ny fôlo, rôpôlo.